Agnisany magnegna ny tahany siramamy amina vatagna, sady kôa tegna tsara tsara ho any fahasalamana zany. Fa izy ndreka zany tsy dia tsy dia tsara lôatra kôa izy raha ohatra ka hoe maro fa sô dia hoe misy raha tsy mazavazava aminanjy.